<noise> Magnaraky ny tafiodrivotsy <noise> ny tafiodrivotsy da mandeha menignana avao. Lafa handeha ireo izany da mandeha megna Atsignana. <noise> Lafa hipody ireo da mandeha magnaraky tafiodrivotsy megn' Atsimo. <noise> Da zay vao gn ataony tsy ahavery azy. <noise>